Ahan a tani bini ôrozi rôza ginna addiya ru gonur daa wîlli yenir ba biremirig. Meli, kuru, mana, coorii, turku, aa bôtu kiyitu soor bôtu, widen, orko, zigir, <hesitation> aski, goni, wili kûin.